Gyiŧi ma, <hesitation> gyiŧi bilénti, biyaanti gimandi bégde, <hesitation> ggaata bég nyaanti gimanda bég binto ffomte ngi giwύdiwude bég fana nyaanti binto gegi fii womimbàa ma